تنظيف عدد كبر كتب كثيرة اول شي نسويه نفرز الكتب ناخد وقتنا نشوف كل كتاب عندنا نحاول نقسمهم حسب المواضيع <hesitation> وأنواعهم بعدين <hesitation> ممكن نحط مكان خاص للكتب زي الرفوف نحاول نرتبها بشكل يسهل علينا الوصول كمان الكتب اللي ما نستخدمها كثير نحطها في حاويات صغيرة والكتب اللي نحب نوصل لها نحطها في مكان يسهل للوصول وممكن كمان نحن ن-نرتبها بحسب اللون عشان يكون في لمسة جمالية